<hesitation> Karaza saosy maro amin'ny nahandro koa ao gne saosy bechamel regny, saosy blanchy, saosy curry, gne saosy tamatesy, gne saosy huitra na sôza zany agnatiny avao.